Mahandro hanina an-dragno an ny tegna tiako noho ny hoe homana amina hotely ara, satria mankony an, amin'ny hotely an de zaigny raha zakainao amin'i de igny mi amenjareo fa raha mahandro an-dragno kosa aloha an de afaka ataonao ein ampiampiako sirako zany na hoe sy ampy sirako zany, sy ampy sakarivo zany, sy ampy tongolo zany, zaigny fitiavanao ananzy zany an safidin'ny fonao f'ery kosa zany defa vitan'ol de sy mainsy hoaninao fa igny atosony aminao ake de igny efana amin'ny volanao de igny oaninao.